जिब्ल जन्ग् ए, मने हर्सिन्गिने जन्ग् मम ब ओब बेरैन सन मैअ, जन्ग् फस्तोन जन्ग् पैस कु नैक् रेअ, बजेत् कु है, जन्ग् बिसन्ग् दुन्गो बेहिस बेस जन्ग् जग कु है नैअ जन्ग्। न्गन्ग् नौहै कोम् पैस थैब, नन्ग इसे खछि खलनि जगिओथन्गन्, अम्ब्र इसे बुर्जब नन्ग जेरे इन्तेर्नतिओनल् त्रिप् खलम्न हैअ मैअ, मेने पैस निग जो सेहरग सिब। न्गन्ग् नौहै पैस इसि खुम्ब, नन्ग खछि खलनि मुन्दिर् नहि जये, जेरे नोर्थ् सिदे तिन्ग् जये, अम्ब्र इसे सोउथ् सिदे तिन्ग् जये, पैस बर बत नन्ग इन्तेर्नतिओनल् त्रिप् खलम् जये जेरे छनद, उस थन्ग् जये। अम्ब्र है, मा एक्तम् इम्पोर्तन्त् खतिअ जहिबे फस्तो है, नन्ग थनै, थनिअ है बिसन्ग् नन्ग् खोर्स खलन्गुन् मगन् बिसन्ग् थ दन्ग् सिगनि फ्रने प्लन् खलन्गुन् थन्ग् कनन्गो। अम्ब्र थन्गनि नुन्गो मा बुस्तो है, नुन्गो जनयो बिसन्ग् कर्गन्, अम्ब्र है, गोस्लेओ है, बेसगि है, मेने बिसन्ग् हुदुन्ग् पिस, बिसन्ग् बहैन हैअ, नुन्गो बेहिस बे नुन्गो नहि नन्ग् सिगनद, बर बहैन जग बत नुन्गो थन्ग् नन्ग अरबिदि।